Hawasosoe kampit nyaku kasapar mabergaul weanse muda weanse tua, cuma kan mabergaul tuana weanse kampise ya diakasa <hesitation> pergulan nia sema bergaul kitoro mo sume sumerola sanyaku ma kampit kasakepar kumakampit ose kampit se ma forn me menusu nusu ieee menusu nusui kumura <hesitation> mabergaul dimentu pasiwon sa dimentu siwon siwon sadimentu siwon tea pasiwon ah weanse kampit laeng ketuatuan dimentu siwon siwonea ea ahiyam meni seasandiri <hesitation> ma menipedis seasandiri atuana nyaku sapokepaarku mabergaul mose kampit seamanga semangarti so seakampit mongelang ngelang momikir mikir tela de' war pesiwon eakela temo taronitu ta. <hesitation> Tadi mentow makampe tonsea ka, karna ya memi memi masalawiyang kita kwa sa saeama apato saea <hesitation> sasea ma bergaul ndiwaya warmpsiwon jadi bewangun mose tanunyaku se kampi kampitkus ya see see umur umuro selaeng weansen taturu' weanse kambe me se mawe taturu' hee dimento pasiwon sa ku kumelang musti maleo laeos, haa di' dimuntu pasiwon tea pasiwon toana di <hesitation> kampitku kebanyakan ya se kelakeran se kampitku ya sem mangarti mangarti mong tumawean se muda- muda teakan se perlu patogor ne lalaeng kali nyasepatogor nelalang nea kou kou samakelang musti melolo' tea te kanai kampit wean masalah de war dei perlu kasuanio kou mengingi tonsea eaa setuase pinda disneomol keret nei ne <hesitation> apase tua deimo meis piase tua miuren hanitu huma se muda muda tumawean se muda muda semolinga se seseapatu gorone se molinga yang berga wiampe bergaul ya Kema kelang lengkali ya lawean se tuamo yanse muda- muda, ya menusu nusu ise ya kebanyakan kuode, weanse muda- muda <hesitation> depe linangko yaneame to kana se karna tanuyakuku ya lumayan no numungkakase to jadi mawela tuturu' yase muda memale yangko yanemo tese muda muda karna linangko yanea ya emusti perlu peilaan paya teamowe pedia yu yasetua.